<hesitation> kítí na nani mentu yua chii suni kajuku'u inití chii nuu kuaki'iyo ntuku kuaki'iyo jiití tee suni nuni kaka'ayo jaa jukuiñití, te suni jukuiñití te nachaa va'ayo síkítí nu nuxoskanití ntukutí xii in nto'o naun chaayo, tíntíka chayoo xíntí, tee nuu sayo'otí tee suni ka'ayo jíítí te jukuiñití te ste chii suni kaajinití vaii, kajini kítí yua pero, nuu nukitiiniyo kua'ayo jití suni te tuu kaasa'a va'atí, chii suni ñaa kaa sa'atí pero nu nuka'ayo jití nuu chii tuu chii kítí yua chii suni kítí kaajini kuutí tuu tuu achiyo jaa tuu jinití, chii saani ínntí'í kítí luli ya'a kaajinití, tee nuu xintíkí kuutí suni ka'ayo nuutí jaa ja'ayo tau tautí, tee yua ntíí kuítítí kajuku'un inití naun na kítí kaakuu matí, pero kaajuku'un inití nuu ka'ayo jití, nu ichi ya'a ki'iyo achio jítí tee kantanuutí kaunkoyotí, te nuu cha'a kio suni kajuku'uinití, sua sanii inn tí'í kítí ya'a kajuku'uini.